ممكن مؤلف مشهور ولو اثنيناتم ما كلش افضلم بس معغف يعني مؤلف مشهور ممكن اقغب اللي يعني من الممثل المشهور ما كلش احب التمثيل احب اتابع ممثلين واتابع فد فلم او فدشي بس ما احب انو اكون بمكانم ولا فديوم تخيلتو انو اكون بمكانم وعلمثل وكذا لا كلش ما احب هالشي